á eftir ætlum við að fjalla um símanotkun undir stýri en það er átak sem slysavarnarfélagið Landsbjörg stendur nú

fyrir og fáum við að sjá tilraun sem Páll Óskar tók þátt í með símann undir stýri af því tilefni en fyrst ætlum við að ræða hvað þarf að varast og hafa hugfast þegar við endurfjármögnun fasteignalánin okkar eins og margir eru að gera um þessar mundir Vilhjálmur Bjarnason varaformaður Hagsmunasamtaka Hagsmunasamtaka heimilanna er komin hingað til okkar velkominn Vilhjálmur þið sáuð ástæðu til þess að birta auglýsingu á dögunum sem ber yfirskriftina viðvörun til neytenda vegna endurfjármögnunar fasteignalána af hverju sjáið þið tilefni til að vara neytendur við því það er margt sem þarf að varast og er ekki allt í lagi með

sem gert er það er það þarf að skoða skilyrði um viðskipti hjá bönkunum

er uppgreiðsluákvæði í samningunum veðsetningarhlutfall og það er frumrit eldri skuldabréfa sem þarf að fá og svo náttúrulega verðtryggingin já en er fólk að leita til ykkar af

finnst vera á þeim brotið hreinlega þegar þau eru að endurfjármagna það er bæði það að fólki finnist vera á því brotið og svo líka að fólk er ekki að treysta bönkunum fyrir því að þetta sé rétt gert í dag miðað við það sem hefur gerst undanfarin ár er það skynsamlegt að endurfjármagna að þínu mati skynsamlegt og ekki skynsamlegt það getur verið skynsamlegt í þeim tilfellum

ræður ekki við greiðslubyrðina eða vill jafn vel fara og skipta um banka og annað

að fá betri vexti og lægri greiðslubyrði fólk gerir þetta líka til að losna við að vera

í þessum samskiptum við bankann sinn sem það hefur verið í lengi fólk nota þetta núna

jafn vel að slíta sambandi við bankann og fara yfir í lífeyrissjóðina lífeyrissjóðirnir eru að bjóða betri vexti og þar áttu þinn rétt og svo er annað að bankarnir eru að bjóða núna

áttatíu prósent lán margir af þeim sjötíu til áttatíu áttatíu og fimm prósent lán þetta lítur ágætlega út

komin á staðinn þá er sagt við þig að bara í sextíu prósent í þessum vöxtum og svo þurfum við að hafa þig í tuttugu prósent í hærri vöxtum og þá er fólk komið inn á staðinn og finnst

erfitt að fara út þannig við erum að ráðleggja fólki að

skoða fleiri lánamöguleika fleiri staði sparisjóðina en lífeyrissjóðirnir eru með bestu vextina það er svoleiðis en bara ef við skoðum uppgreiðslugjöldin þau voru mjög há hér áður fyrr en það voru sett lög fyrsta nóvember tvö þúsund og þrettán sem lækkuðu uppgreiðslugjöld lána verulega þannig fólk þarf kannski að hafa hugfast hvenær það tók lánið já það þarf að skoða hvenær það tók lánið

skoða lánasamninginn

að fá frumritið af gamla samningnum í hendurnar því ef bankinn hefur ekki frumritið af gamla samningnum þá hefur hann ekki leyfi til að rukka þig heldur það er það er hellingur sem þarf að athuga lánið fellur ekki niður er það það getur fallið niður

spurningar um það hvort bankarnir hafi framselt skuldabréfin sín eitthvað annað og eigi þau jafn vel ekki lengur en samt rukkar þig ef þau hafa ekki frumritið við sjáum að það eru sífellt fleiri að taka verðtryggð lán þótt óverðtryggð lán séu sannarlega í boði en greiðslubyrðin er bara lægri í þessum verðtryggðu lánum og fólk er einhvern vegin nauðbeygt venjulegt fólk hefur bara ekki efni á því að taka óverðtryggð lán það eru í raun öll lán á Íslandi verðtryggð sum heita óverðtryggð og þá staðgreiðir þú verðbólguna önnur eru verðtryggð og þá færðu lánaða trygginguna verðbólguna

inn í lánið en auðvitað á þetta að snúast fyrst og fremst um

sáuð þið fram á þessa þróun að loks þegar óverðtryggðu lánin voru í boði það var ekki þannig að fólk flykktist í bankann og tók óverðtryggð lán heldur var þetta þannig á tímabili að fólk var sett í það vegna þess að úrræði ríkisstjórnarinnar á þeim tíma voru þannig að ef

merkti ekki við þá fór það inn í lægstu óverðtryggðu vexti Seðlabanka Íslands og þess vegna fóru svona margir í þessi svokölluðu óverðtryggðu lán þannig þetta er ekki val hjá fólki og núna er að koma í ljós út frá framfærsluvanda og fátækt að

venjulegt fólk hefur ekki efni á að taka nema verðtryggð lán og hvað leggið þið til að gera þurfi við leggjum til

að verðtrygging í lánum heimila verði afnumin ráðleggja flokkum sem vilja fá eitthvað fylgi almennings í landinu til þess að taka upp að afnema verðtryggingu í lánum heimilanna áttatíu prósent landsmanna vilja það og við erum með könnun sem sýnir það í öllum flokkum þannig að flokkarnir ættu

fara að snúa sér að því að hugsa um hag almennings í landinu en þetta er svona heit kartafla sem kannski stjórnmálaflokkar bara virðast ekki geta tekið almennilega á eða hvað nei það þorir bara enginn að fara í þetta og svo svo svo er þetta svo flókið að þeir þora ekki að skoða það í staðinn fyrir að þetta er bara það sem almenningur vill almenningur vill þetta hlustið á almenning stjórnmálaflokkar einfalt mál þannig ef við drögum þetta saman þá á fólk að hafa uppgreiðslugjöldin í huga

þarf að skoða áður en farið er í endurfjármögnun fá endilega frumrit eldra skuldabréfs og huga að verðtryggingunni já og taka ekki taka ekki lengri líftíma á nýja láninu heldur en

eða yfirdrátt í lánið og bara fara að hugsa Íslendingar til framtíðar hugsa um að vera alvöru neytendur og láta ekki bjóða sér hvað sem er

þetta verða lokaorðin takk kærlega

en þá förum við yfir í annað talið er að tuttugu og fimm prósent allra umferðaróhappa megi rekja til

slysavarnarfélagið Landsbjörg fer nú af stað með átak gegn símanotkun í umferðinni og nefnist herferðin vertu snjall undir stýri við sjáum nú tilraun sem

að gera svolítið sem ég geri aldrei

prófa að gera smá tilraun á meðan ég keyri í bíl galin hugmynd en ég ætla samt að prófa

náð þessu svona út úr salnum

mörg like ég keyrði á köttinn í fyrsta lagi

aldrei í lífinu gera þetta í alvörunni vera að horfa á eitthvað video af sjálfum mér við

stýrið þetta varð til þess að ég keyrði á kött vertu snjall undir stýri þar höfum við það Páll Óskar kann alltaf að koma vel að orði velkomin Svanfríður þú ert verkefnastjóri þessa verkefnis fyrir Landsbjörg hvað vissi Páll Óskar áður en hann fór í þennan bíltúr mest lítið eiginlega ekki neitt hann hann

í dag og fékk fimm mínútna fræðslu um það sem var að fara að gerast og svo

í djúpu laugina og keyrði á kött og keyrði á kött ekki orðin alvarlegt áhyggjuefni í dag jú mjög og

í þetta risastóra verkefni

við höfum fengið til liðs við okkur tólf stór flutningafyrirtæki sem ætla að hjálpa okkur á næstu mánuðum og árum að breyta

þið vísið í erlendar rannsóknir og þær sýna að tuttugu og fimm prósent umferðaróhappa megi rekja til vitið þið nákvæmlega hversu viðbragðinu seinkar ef við erum með augun á skjánum það má eiginlega segja að þær rannsóknir sem hafa verið gerðar hér breyta því þannig að sá sem er bara að tala í símann það var einhver fjöldi sem var látinn prófa það er munur á því hvort

kannski að tala eða senda s m s eða horfa hreinlega á úr hópnum sem

lentu í árekstri í þessari tilraun á móti tuttugu og tvö af sama fjölda ef þeir voru að senda eða lesa skilaboð eða eða horfa á myndir eða taka upp myndir nú höfum við fjölda

skemmtikrafta það eru bílstjórar á sendibifreiðum að snappa sín á milli hefur lögreglan eitthvað brugðist við því af því nú sér maður fullt af fólki keyra

brugðist við einu tilfelli er það ekki jú við höfum gert það það er einn félagi minn í Landsbjörg sem fékk mjög oft svona frá vini sínum þar sem hann var að keyra á þjóðveginum eða hérna í miðri borg og hann fékk mig til að senda honum skilaboð til baka í og benda honum á að hann væri að setja fullt af öðru fólki í hættu í umferðinni og ég fékk lifandi

honum til baka þar sem hann var búinn að stoppa bílinn og kominn út úr honum og lofaði að gera þetta aldrei aftur en ég held

við séu öll raunverulega

undir sama hatti vegna þess að Samgöngustofa gerði viðhorfskönnun í fyrra og það voru níutíu og þrjú eða níutíu og fjögur prósent sem tóku þátt í könnuninni sem sögðu

hættulegt að nota snjalltæki undir stýri af sama hópi voru rúmlega fjörutíu prósent sem viðurkenndu þessa áhættuhegðun

Kastljós fórum með lögreglunni í vettvangsferð í fyrra og við stoppuðum fimm eða sex á einum klukkutíma sem voru með símann í höndinni og voru að tala í hann en við náðum ekki fjölda manns því það voru svo margir þarf ekki að gera bara átak líka hjá lögreglunni um

þetta er eins og átakið um öryggisbeltin hérna í gamla daga jú algjörlega og nú er verið að breyta lögum þannig það verður ansi dýrt fyrir þig að vera gripinn nú er það fjörutíu þúsund króna sekt í stað fimm þúsund króna nákvæmlega en við ákváðum að einhvers staðar yrði að byrja þannig að við eigum sjálf átján þúsund félaga sem ætla og hafa lofað sér að sýna góða fyrirmynd í umferðinni síðan eru náttúrulega þessir atvinnubílstjórar frá þessum tólf fyrirtækjum sem eru að taka þátt með okkur og þeir munu fá námskeið og fyrirlestra sem fara frá Samgöngustofu inn í öll fyrirtækin og bílarnir eru merktir við munum sjá rútur stóra flutningabíla litla

með horfðu á veginn með báðar hendur á stýri vertu snjall undir stýri og svona ýmisleg skemmtileg slagorð bara til að minna okkur á í umferðinni á rauðu ljósi og alls staðar að sleppa símanum setja handfrjálsan búnað á áður en maður fer af stað nákvæmlega og þú þarft ekki alltaf að svara eins og einn lögreglumaður sagði við mig já en svo er líka ofboðslega gott að byrja á því að slökkva á öllum þessum eða tölvupósturinn bara slökkva og hafa frið í bílnum gott mál takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel gott kvöld leikritið nítján hundruð áttatíu og fjögur sem byggir á samnefndri skáldsögu var frumsýnt í Borgarleikhúsinu á föstudag Hlín Agnarsdóttir er

til að ræða þetta verk velkomin verkið var frumsýnt á

tæpum sólarhring eftir að ríkisstjórn Íslands springur eftir mál þar sem Bergur Þór Ingólfsson leikstjóri þessa verks var í svona lykilhlutverki þetta hlýtur að hafa haft áhrif á andrúmsloftið á föstudagskvöld á frumsýningunni já ég held það alveg tvímælalaust og

það sást bara í lokin á sýningunni þegar hann kom fram á sviðið

þá risu allir úr sætum algjörlega

fólk virkilega vildi sem sagt þakka honum fyrir eitthvað litaði þetta upplifunina kannski

kannski hjá mér pínulítið fyrir fram ég fór með mjög

mikilli eftirvæntingu ég fór í leikhúsið já já já ein frægasta ef ekki allra frægasta sem samið hefur verið nítján hundruð áttatíu og fjögur eftir

gerist í alræðisríkinu þar sem stóri bróðir vofir yfir öllu heimildum verður síðan ástfanginn og fer að skrifa dagbækur þar sem hann heldur hinu rétta til haga

hvernig finnst þér þetta hafa tekist til já þetta eru sem sagt tveir höfundar ungir Bretar og þeir hafa sem sagt tekið þessa miklu bók og reynt að gera henni skil á leiksviðinu með því meðal annars að breyta aðeins

tímaröð og leggja áherslur á vissa þætti aðalpersónunnar og Júlíu í þessu alræðisríki þar sem náttúrulega í sögu Orwells er ástinni stillt upp á móti alræðinu og það verður mjög mikill kjarni sýningarinnar en hvernig kemur þetta allt heim og saman

svolítið hæg í gang já sýningin sem slík

var mikil spenna í loftinu og það gætti pínulítils pínulítils hiks fannst mér í fyrri hluta sýningarinnar og kannski sérstaklega hjá Þorvaldi Davíð Kristjánssyni sem leikur

fannst mér hans leikur verða

liggjandi og kannski ekki alveg nógu trúverðugur en hann vann sig virkilega upp þegar leið á sýninguna í ástarsenunum á móti Þuríði Blæ var hann sérlega góður og hún líka og ég tala nú ekki um í verksins sem er náttúrulega

í herbergi hundrað og einum já það mæðir mikið á Þorvaldi Davíð

sá sem stendur upp úr í þessari sýningu er kannski Valur Freyr Einarsson já mér fannst Valur Freyr eiga algjöran algjöran stórleik þarna

í forgrunni það eru svona grafískar senur þarna sem

minna svolítið á bíó og ná kannski ekki sama slagkraftinum og bíóið hefur

og leikmyndin hjá Sigríði Sunnu Reynisdóttur og hljóðmynd Garðars

skapa þessa sem maður fær í þessari

og

af hálfu þessara

leikmynd Sigríðar Sunnu

að búa til einhvers konar leikmynd sem fangar

byggingar sem svona alræðisríki hafa valdamenn í þessum alræðisríkjum bara eins og Stalín og Hitler og örugglega fleiri Erdogan núna í Tyrklandi byggja yfir sig já

einmitt verið rætt mikið um þetta erindi sýningarinnar á okkar tímum og ef við horfum hingað til Vesturlanda

stóri bróðir Orwells er þetta sama skepna og alræði Google á tuttugustu og fyrstu öld þar sem við

og segjum stóri bróðir horfðu á mig en ekki öfugt ég hugsa ekki ég hugsa að hugsa að stóri bróðir Orwells sé miklu miklu áhrifaríkari í dag heldur en er þá netið og Google til dæmis en dregur þetta úr áhrifum sýningarinnar eða gerir þau aðeins öðruvísi mér finnst það ekki beint draga úr áhrifunum en manni finnst þetta kannski stundum verða pínulítið gamaldags að vissu leyti vegna þess

geta ekki leyft sér að taka inn

þessa nýju tíma sem við lifum á en þó

með snjallsímana já og líka með þýðingu Eiríks Arnar

hann tekur upp orð og hugtök úr þeirri pólitísku orðræðu sem hefur verið hér í samfélaginu núna að undanförnu margt í verki Orwells

mér finnst samt verkið eins og það er flutt í dag í Borgarleikhúsinu það minnir okkur á að alræðið er

bara hnattrænt ég meina það er til í ríkjum eins og Kóreu

sem allir vita sem gerðist í Bandaríkjunum